ñaa yo´ra ña kana nùù ñuu yo taku tiviti ka, taku ntutyi ka, taku nuni ha, taku ntii ña kana nùù ñuu yo´ra yaa yuva ya ñaa ya yuva ya ya tiviti ka ya ntia´ha ya´ra ñañaka ra i´su ña kee tata´n saa´n síaa hua tyi ña ñe kee tata´n mii ntisa kuu yuku sioo mañu situ ra tani kisia satiu´n ra ntakava ntia ñaa yu´u yata ha kuaa ña ra ñaka ku ñaka ku ku kuersa ñuu ha´ra ña´ha tyu ya kuersa yaa kuersa nti´aa ñaa sia´si yo ra ya kuersa ña tyinte ña tyinte ña nii yo taku yuva ha´ra ñaa yaa tata´n hua iyaa tata´n ña taku ñaa taku ntutyi ha´ra yaa tata´n ña ya kuersa ña tyinte ña iki yo tyinte ña nii yo ntakatea nii yo ntakatea tyi ñaka ra ntiinu ña va´a hua ra satyu sa´vaa ya kuersae ya kuersae i´sua ña ntaa tata´n kii yo nta tata´n kuu yo nta sa sa koo kuersa´e tyi ña isia´yo kana nùù ñuu yo ra ñuu yo ra kò´o ko tata´n xii´n in nua kò´o a´ru vasi lu ña kuu ntisa kuu ka´va ka ra taku viti ra kò´o kò´o ni ni sio va´a tyi tatu´n yuku hua ni sakna ka nùù ni kuntea ka ni sa´a ña si itu yo ra ntamii yuku ka´huara tani kisia na nataniyo ña kuu trabajo ni sio kuíaa yo ra sa´ra na ki xintiki kuturi ra kuaa yata ha´ra yata ha ra ntata ntatatuu yata ha ñaa yuku ha tyi tisi ñuu ra ntasavi ntii nùù yuku ha´ra ntasavi nùù yuku ha ntasavi nùù ntoko yama ha tia´ma ka nta yo´ka ntaku mii´a ni ni sioo nùù ñuu ha in kuía yo ra takua xintiki kutu ri´ra ni nanteni nateetua tisi´n ñuu ka´ra ni nta tayu´a ra ñaka kuu ña ña in kana nua´ha isiae´ra ñaka tyu íya kuersa´e kò´o ko kué kani yo kò´o ko kanintuva kué yo a sanantuva kani kué yo ta´ru ña kokuni yo koto va´a yo mii´yo ra kani kueyo so ña ntisa kua´ra ñaka kuu ña sa´a ya´va yo ya ya va´a nii yo ya va´a kò´o kò´o inka ña yaka na katye ni